انت لو هتحب القراءة هتقرا. حاول تقرا مش في كل وكت القراءة، ممكن تخصص لنفسك وكت ممكن لو اخر الليل لو انت بتحب الهدوء، ممكن مثلا لو انت بتحب تقرا في الصبح ممكن تفضي نفسك. دايما ممكن الواحد... <hesitation>